Pues iyo kiti, kiti tuo, jiniyo chii ja masa ya chi kiti su kiti ja kivia kuti vi nii ko chi a kiti nani chi'ii kanati kakana kiti yua chi'i, ji koo a ja kiti ku chi'i ji koo, jii ku va'au chi mani parte ma'asa chi ja koo yua chi tu na modo kuniti nusa nasaa nu nijinisa utale te yu isa te kua'a sa na kaka yata ji'inisa veesa jaa yu'u keesa koo yua koo yua ji cabron chi'ii kasa zorrillo yua, ji ka'au nunijini sa va'au yua suka nu kaniiti sua sanaa nu ki'isa ni kenta ti te xinisa kuenta jikani tuka xinisa tuka, tuka xinisa jikani tachi taasi jikani jachi tachisa in kuu va'au, in kuu koo, in kuu chi'i te chi'i yuka kasoo yuachi kuechi ku ja nu luu xee kati nuuti dee teetu in raya kuiji sikitii pero nu ni jini, nu ni jinioti te teo yuu, ni teo yuu teoti ni sa'ati ja ku cabron te xiko yua, xiko yua chi uni jika jichio jiti, in kuu chi'ii in ku koo te in kuu va'au ni sa'a sa'a neena va'ao yo a ja nu ni, nuni kuntee te ma frente va'au yua ji koo ji chi'ii yuka ja xiko, xiko xee xiko chi'ii yuka tu ka tu mao xiko yuka uni kiti tu, tu jataisa kiti yuka.